जूता में सबसे पहली स्पोर्ट शूज आगया खेलवा दौड़बा जीम में आशय की चीजा में काम आवे तो स्पोर्ट शूज हो जाएगा सबसे पहली तो केजूअल शूज ऑफिस में पर या फिर नॉर्मल चीज के लिए होगया फॉर्मल शूज ऑफिस काजे मीटिंग विटिंनग आशय की चीजा करवा कंजे। फॉर्मल शूज बहुत जरूरी च शूट पेंट पेरवा कंजे। सैंडल गर्मियां के टाइम पे कम आवे छ बीच बीच जावे तो व से कम आवे छ बूट्स होगया बूट्स ठंड के टाइम कम आवे छ ठंड में ओर फ्लिप फ्लॉप होगया स्विमिंग पूल के आस पास च फ्लिप फ्लॉप फेर नॉर्मल चप्पल होगी जो घर के अंदर पहने च ओर हाइजीन शूज रेवे च जो पहाड़ वाहड चढ़ावा कंजे।